أنا عادة أشتغل حوالي أربعون ساعة في الإسبوع، يعني ثمانية ساعات في اليوم من السبت الى الخميس، بالنسبة للأجازات أستفيد من حوالي خمسة عشر إلى عشرين يوم في السنة، يعتمد على الظروف العمل. أحرص إني آخد فترات راحة عشان أستعيد نشاطي، وأكون متوازن الأجازات مهمة عشان تريح الزهن وتساعدني أرجع للعمل بطاقة جديدة.